المطبخ الكيني مطبخ لأعداد كبيرة من القبائل البتعيش في المنطقة وبتميز بالبساطة وعدم التعقيد وبيعتمد في الأغلب على النشويات واللحوم بتخش فيهو الخضروات لكن ما كتير أهم أكل عندهم هي الأوغالي وهي نوع من العصيدة وبتتأكل معاها أنواع مختلفة من الأكلات ولحم مشوي عندهم أكلة من الموز اسمها ماتوكي